<hesitation> بدأت <hesitation> <hesitation> في الظهيرة المشمسة بدينا في اللعب <hesitation> بدينا في لعبة طفل صغير يتكلم كانت اللعبة جديمة جدا، وفجأة جال الطفل إنها كان- كانت تنتظر عشان تفتح له أسرار الماظي، عن عائلته! والطفل ما كان يصدج بس- بس بدا يكتشف في أشياء جديدة عن الأسرار. <noise>